La san restaurant duma puan, ma ka kini bini bala. Mam ka kini restaurant. N san yɛ'ɛsa bini, maybe ŋmarega puan kuraa, n ta'am pugum kiŋɛ wuu buyi aa haa. And disɛka ti mam nɔŋɛ n dita restaurant puan ni dɛna la 'ui, musana bee musawasa. Bee musɛka ti ba kiim ba ti ba yi'ira ti friedrice la bama ti mam nɔŋɛ n dita ɛɛn hɛɛn. N san ta yese ti n ye ti n di la dia restaurant puan, bama ti mam ni nɔŋɛ n da di.